komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um verðlaunatilnefningu Ævars vísindamanns segjum frá vinsældum lopapeysunnar í útlöndum heyrum af matarbirgðum fugla á Íslandi og fáum

um norðurljós ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

Ævar Þór Benediktsson barnabókahöfundur er tilnefndur til

vísindamanns tilkynnt var um tilnefningarnar á í Frankfurt á föstudaginn Ævar er einn af tvö hundruð fjörutíu og sex sem eru tilnefnd frá sextíu og fjórum löndum hann er tilnefndur sem talsmaður lesturs

verðlaunin þetta eru ein stærstu barnabókaverðlaun í heimi fjölmargir tilnefndir frá ótal löndum örugglega flestum löndum grunar mig ég held að þetta séu tvö hundruð sextíu og fimm manns sem og það eru höfundar

og svo

eða lestrarhvetjarar og fyrir það er ég einmitt tilnefndur sem er bara brjálæðislega töff og

er hér með orðið nýja ofurhetjunafnið mitt þetta er mikill heiður og brjálæðislega töff ? astrid Lindgren er einn þekktasti barnabókahöfundur Svíþjóðar og bækur hennar eru vinsælar víða um heim

ljós annar apríl á næsta ári hver fær verðlaunin og ég var næstum búinn að gleyma lestrarátak Ævars vísindamanns snýr aftur fyrsta janúar í síðasta skiptið og í þetta skiptið geta foreldrar tekið þátt meira um það þegar nær dregur þetta er Ævar yfir og út íslenskar lopapeysur verða sífellt vinsælli flíkur í

útlöndum uppskriftir að lopapeysum seljast eins og heitar lummur á netinu og stærstur hluti þeirra sem kaupa þær er í útlöndum þetta er mjög

og það er mjög gaman að prjóna þær vegna þess

ull af íslenskum kindum fer í sérstaka verksmiðju þar sem búið er til garn úr henni þessar vélar hjá Ístex þær Dóra og Anna ganga langt fram á nótt þær kemba ullina og svo er hún spunnin á síðustu árum

selst vel á netinu salan eykst á hverju ári og í fyrra voru seldar

fyrir samtals um tvær milljónir króna lopinn

fyrirgefur allt þú þarft ekki einu sinni að vera flink að prjóna yfir öll mistök mikil rigning og kuldi í sumar gæti haft slæm áhrif á

fuglalífið á Íslandi fuglarnir éta berin af trjánum og treysta á að nóg sé af þeim á haustin

hafa sprottið illa vegna veðurfarsins og það gæti valdið því að einhverjir fuglar komist ekki úr landi fyrir veturinn þeir éta venjulega berin til þess að fita sig fyrir langt ferðalag þótt sé ekki góð geta fuglarnir enn gætt sér á berjum af öðrum trjám og runnum gæti minnkað í vetur en stór hluti þeirra fer úr landi á veturna þetta getur líka haft áhrif á stara og sumir fuglar verða eftir yfir veturinn og þeir geta margir bjargað sér þrátt fyrir kuldann menn geta hjálpað fuglunum með því að fóðra þá sérstaklega best væri að byrja fyrr á því í ár en venjulega og gera meira af því yfir veturinn í síðustu viku voru norðurljós

mjög áberandi á himninum við skulum fræðast aðeins betur um það hvað norðurljós eru og hvernig þau myndast norðurljós eru náttúruleg ljós á himni sem verða til þegar vindar frá sólinni rekast á

og sameindir í lofthjúpi jarðar þessir árekstrar verða yfirleitt í um hundrað kílómetra hæð og þeir mynda litrík ljós algengustu litirnir í norðurljósum eru gulgrænn grænn rauður og fjólublár litina má rekja til niturs og súrefnis í lofthjúpi jarðar sem gefa frá sér ljós með tilteknum lit við örvun frá

eða græni liturinn kemur frá súrefni en fjólublái liturinn stafar af nitri norðurljós eru algengust á norðurhveli jarðar í belti sem liggur umhverfis er í um tveggja til þriggja þúsunda kílómetra fjarlægð frá

og liggur meðal annars yfir Íslandi stundum myndast líka ljós á suðurhveli jarðar en það er sjaldgæfara bæði norður og suðurljós eru kennd við rómversku gyðjuna

það fjölgaði í fílafjölskyldunni í dýragarðinum í